Ninakalshiich- shiich nato to verdur to kwan nirchenlo lodan chi noguelon chilan lan- langlə larashish kochir rsakn gay yizee lon, ryeshis, rya <hesitation> nutir saklbakgakaba eyelogotno tachiochon dganan wnilliin yirian <hesitation> yedrazilonraan kon ka ke porsinis rakskalzə parrchi orrayichi nirdawnillinbni pursikos natural hernon nansikos nirchel lodangache salxabaron ordinawdillꞌ.